भैर देश मा अकेला सुरक्षित यात्रा कनाले यात्रा से पैली वेक देश सुरक्षा नियम वा जू भी स्थानीय संस्कृति च वेथे जानण पोडलू अर जू भी हमतो यात्रा कनाले जू भी जरूरी डाक्यूमेंट और पैसा छन ऊंथै सुरक्षित रखण और जू भी स्थानीय आपातकालीन नंबर च वेकी जानकारी रखण। और जू लोकप्रिय सुरक्षित स्थान छन वखि फुंड हमतो रैंण च। अर रात मा अकेला भैर नी जांण।